Wor south korea inama gagababa inama lila kaban baretee kaban ishiane kaban manyira duftuu ajili kiles guduo manya mal manyit kilesi kasayaine lafti hinkabanoti mal amtan safoo faa iyo diram iyo galgalfaa mal laf lafti hinkabanotii amo mal guya gete akum amtan akum kawaida ijemtii kaban tun kasabate hodit ishena hod amtan inama dibumuu.